இதயத் துடிப்பு மிகவும் மெதுவாக இருப்பதைக் கண்டறியும் போது, ​​இதயத் துடிப்பை இதயத் தசைகளுக்கு கம்பிகள் மூலம் அனுப்பும் ஒரு சிறிய சாதனத்தை தோலின் கீழ் பொருத்தி இதயத் துடிப்பைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. தேவைப்படும் போது கூடுதல் மின் சமிக்ஞை இது இதயத்தின் இயற்கையான இதயமுடுக்கிக்கான காப்பு அமைப்பு போல் செயல்படுகிறது. இதயமுடுக்கி இதய அறைகளில் பொருத்தப்பட்ட ஈயங்கள் மூலம் இதயத்தின் மின் செயல்பாட்டை கண்காணிக்கிறது. இதயத் துடிப்பு திட்டமிடப்பட்ட வரம்பை விட மெதுவாக இருந்தால், மின் தூண்டுதலானது ஈயத்தின் வழியாக மின்முனைக்கு அனுப்பப்பட்டு இதயத்தை வேகமான வேகத்தில் துடிக்கச் செய்கிறது.